Alotooma ekaru amina ayong ekaru ayong ekaru lokitet ekaru lo aaa lokitet ngathain neee kotere arai ekaru lo elakara kar ataan daaang naa inang’ea iyong nyarai che amina iyong tanang lokara ng’olo arai jik ngikilingia akuj ngethi kitanengete iyong lokara ng’olo echununothi teni lokolong aya nairobi teni lu eya aluwae todoka daang tama itwaan anyami ethukuku karai a lodwar tama iche anyami alokital tama anyami kaluwae todaka ngitunga toliwor elunyakina kongina todukut teni lukulong aya nairobi potu jik neke turkan kumorikinoth daang kiboikinos jik kerai akine tolemunae jik tongalae nyanei jik toporo tonyemae esherehe ishereanarete ngitunga ekaru amina ekaru ngolo kotere arai ekaru loa alukara mam akwaar ngina itwaan teni kemona itwaan akwaar ngina awi daang elomanario emam awi pelomanario awi daang ilomari iyong torean ipoo ngachapati toloma naa toriam ipoo daang kila awi ipoo ngachapati kila awi kibelete iyong ngachapati akwaar ngina ka airing inyemi iyong paka kithinyaa akwaar ngina echunun ngitunga karai anawi kiboikinoth eth anawi. Tochununoth pot ulua kakuma pot ulua egolit potu karai lua atorugum kiriamriam notoi daang kiboikeneti neni talakaretei daang kianuu itaan niche vile nakolong abuni kiyanu nabo nicho vile nakolong abuni kiboikenetei jik eboyor etha ngolo jik topeyetei akine kerai akiporeee ngachapatikerai emuchele kerai iyoza kipookinoe akimuj nakalan kisherekarai kikook kama eyei iere niapolon ni ethubio tarai nyo arai alakara alafu nabo akwaar ngina avai akwaar naajokon elothenete ngitunga tolot yong kikesha alokanisa kilip jik a lokanisa kilip jik nikolocha kotere nyiwainga kitanang yong. Akuj ekaru lokitet elothi itwaan daang abuakini akuj alakara teni emulepit akwaar ngina ethaki ni esherekeherea kuala tama happy new year kotere ekaru lokitaneng akuj loko mam itwaan ni imanakini akwaar ngina kongina be toper ngajo mam itwaan eperene akwaar ngina ibere kajokainitor ayong ekaru ngolo kajoikinit ayong jik ekaru ngolo kotere ngakiro nakalaak na inangea yong akwaar ngina eyakar eyakar alakara natiapolon mam itwaan lokatokon kori teni pekiyenathi iyong ka itwaan ilimoki iyong itwaan atamar athaki ayong christmas kiinak jik itwaan iyong ngaropiae tama yon gen athaki christman kiinak akimuj athaki e christmas arai ibere ngini taraut jik ngitunga ngipei imujio jik aniajokon. Akwaar nglina elakara kae teni kolong kingoito iyong ka itwaan ilothi jik nawi ngina ati wooo ethukuku asaki kitama yong itwaa ithaki ethukuku kiinakin jik akimuj keyei akimuj kiinakini kerai ngaropiae kiinakin tolot kimuj mam nabo ibere be nyo ejok ibere beee eee aminar ayong ekaru lokitet arai konini arai ngakiro naajokak na elimuni ngikaitotoi lukolong angopito tobuu nabo kiriama ka eethi kiyena niajokon kiyana ngakiro daang potou huku kigana potu nuku mam ngakiro na emuthierothi arai jik daang ngakiro na eyenete kori na ingolikithini tarai kolong abu itwaan ngini kiboi ngikaru ka ngikaru lakini akwaar ngina kitam atamar alothi atanyam ethuku ka anawi kati edoki itwaaan ngini amotoga anawi anayeyi edoki bu jik kaina anamotoga kangina buu jik noni bu. Kwaala ngethi daang tolimunio ebere be happy new year kitanang akuj ekaru lokitet ngolo ejok ibere be ekaru lokitet ngathain na enangio yong ilakara yong ibala akuj ngakiro nabeen ekaru alobeen eeee nyathaki ayong kewapa ekaru loooo athaki ayong jik ngakiro nguna kidongo lokaru ngolo kea naaronok keya naajokak akuj kitolunyarae teni nabo natokona ekaru kaloko tangaa jik ngirotin akuj toliwor ilipi yong jik atamar akuj wouu irai iyong akuj na angiseen kisieni ayong jik alotooma ekaru lobeen lokooo tangakinae bgirotia toyen erot lo atomari ayong toyen erot loajokon ka loaronon iyongi ngethi iyeni mam ichee tuan ni egeno ayong perai iyong akuj kongina ngethi iyei ekaru lokitet arai ibere nirea alakara ni epurio aminan eminanae sua daang paka ikoku niichi nyeperi kotere ngakiro na ekaru kangolo akwaar ngina emam itwaan epereno isherekeari itwaan daang teni kibongu yong alokanitha toriam nabo ngipulepi eboliathi eporoporote alo misik eramito ngitunga emusik eboliathi ani lua ngikanithae kisherekeathi kain ani lua endonga toloto kidongota pake mam ibere daang akwaar ngina eanakinitae eur teni nangolenyang ilope mam nyebuni akirum ngitunga kila mtu eyei losherehe keng kila mtu esherekereat kotere natenang akujakwar nache ejok ibere be ekaru lokitet ibere kajoikinitor ayong ekamlokitet ngethi ngini erai ekaru loajokon loa aminatoi lo elemuni ngitunga daang kiwaak wapei ngethi aminar ayong ekaru lokitet. Eger lokichunakinae ngoni daang kongina kiwaak wapei kitochuu jik aniyeyei anibu tolom bu kimorikinoth ka ngitunga lu ngethi aminar ayong ekaru ngolo alotooma ngikaru daang emam ekaru elapu amina ayong pearai elap lo ekiugaren ngolo lo akiwap lo alomar lokaru lokitet ngolo amina ayong sana kotere erai akaru ngolo loajokon lou apiaro lo ekisil lo amina na eriamuuitor iyong ka lokatokon lokulong angapit talakarikin kiriamunoth karait ama itwaan ejok noi akuj nakitheremia ka itwaan ngoni kotere erai iyong akuj nangisien ejok eri kotere ibu yong nabo kisinam kasua engolikinoth ngethi aminar yong ekaru lokitetet ngolo.